Kakai te pihoanei yamangku ore wilim kita supasa ne kakaite ode kakai to to suhalaman tan one ne kaka itu wisualei tu tampa kite ara walei kite pihoan one pihoan ne aondei tehel na'te tiara towi kakaito kumangase kakai to pihoan mangase tan kakae to wi rupan ta komangase pabersih umane mabersi na mama mamake kakaito komangase kakaito kanya nati ayumae kite su ku mangase di dunia moderen madunia moderen te sikite ara su'ane tera to manilow-nilow soapa soapa odei ee kakai kan one to kumangase men rupansu Su sukakai wu pakaro to nai te pai na tii oman ku sikumu torario ara sua'ne kumung ma mate'e mabersih one te kakai kakaito tumangase kakai topik hua'ne yuma huyamang tan one kaka e to puwili se mangase supasar mempilen pilen kite apato kanya na te pai paoman ku siku kakai te sene